La kú xen re éra Köö fǿǿ re fáá’ra, fǿǿ e ngý llǿǿ’ la xen ráá’, la xen aviüü ba xen ejö xé’n, ngý kiä’ mý lýý’ kiéé’ jö kamii’ ba jö e ry <hesitation> ry kuɇɇ ‘ñéé bii kiee’ ‘nó kuⱥⱥ jö e lary wyy llǿǿ’ i jöwëë’ ba jia re dsín llǿǿ’, jia’ re dsín llǿǿ’ kí dsa bá kóó’ ejö la xen tö ro’ xen mý ⱥⱥ í’ my dsín llǿǿ’ jö, jöba <noise> re dsa ýý re ngý jö, jöba re dse ngý to ó llǿǿ’ ma re tín llǿǿ’ mý jiá’ köö, kí ‘ná’ jmyy dse koo kiéé’ ba jö, kí xiro a exa ó a jia’ re lí fó’ <noise> ere wyy fǿǿ lǿǿ’ ajia’ relí fó’ ere ngý la kú re lé ngý kí xiro a exa jmyy dse koo e ó re fáá’rá ejöba kue bíí kié’ e líí e wyy llǿǿ’ exin fǿǿ jö, a la e ka fý wÿ’ e ngý ejö, dsa wyy, dsa wyy dsa ngýn llǿǿ’ mó’ dsa ýý kié’ kie’ jiama máá jmí’ ga wÿ’ je ngy ejö jö lɇ ba re týn jia’ ká’ fyy, jia’ ka töö fǿǿ Jó, la nɇ ba re lɇ e júú kiee’ fǿǿ, ajia’ xen la xen camiüü kí wɇɇ’ ba e jia’ re tý camiüü i a la ka la’ fǿǿ jö, fǿǿ kajÿÿ <noise> ba dse týn jé ‘ná’ dsóo kö jmýý ba jmⱥⱥ tǿ mý jia’ bii i a la lá’ camiüü re jmⱥⱥ jmý giaa tü jmý giaa bá ejö, la nɇ bá jmⱥⱥ e fǿǿ.